ווי אזוי א עלעקטעראנישע טשייניק ארבעט, איז אז מ'לייגט אריין וואסער אין די האלטער און מ'צינד עס אן, אונטן <hesitation> ליגט מ'לייגט עס ארויף אויף די שטיקל וואס ס'קומט וואס ס'ווארעמט עס אן און ס'קאכט אויף די וואסער און נאכדעם קען מען עס אראפנעמען פון די שטיקל און מ'קען אריינגיסן ווי מ'וויל עס האבן.